Ekintu ekindakunda kugambaho namunonga, nebyemipiira, ebyemipiira namunonga eya buraaya kushanga nka ba senior, ba bukayo saka barikuzaana omupiira, ba- ba Ikland rice aho mpaho naaba ndi kubireeba ebyo bintu ndaba mpuriire ndi kurungi munonga munonga, na nekindi, namateeka, amateeka gaboniire, nekintu kibi kushanga omuntu ari aho ataramanya mateeka bumwe ari aho ari kubonabona, yobiire arayambwa kwonka atiine buyambi ataramanya mateeka, kushanga orikukora enshobe eyi wobiire otarakora waaba oramanya amateeka gebintu nkoku bishemeriire kuba biratambura, so namunonga ndakunda ebyemizaano na namateeka, ebyo niby bintu bibiri ebi ndasingayo kukunda